Seer nafata ko fonndude nguleeki wonki nder wayno ndemanteeri. So tawi a waɗi hen weer de seer, ɗum nafata ko fonndude nguleeki wonki nder ki. Tawi ina wuli ɓuuɓna ɗum, so ina ɓuubi wulna ɗum.